Täämbädsel pääväl om taa niiüteldäq esiqsaisvusõ sõna saanuq hoobis tõsõ tähenduse. Aga niimuudu tävveste ütsindä, tävveste esiq nakkama saiaq <hesitation> keskmäne inemine kimmähe ei saaq. Et <hesitation> maq arva, et om küll inemiisi, kiä tõtõstõ suutnuq tävveste esiqsaisvalt nakkama saiaq, aga näid om väega veidüq.